ନମକ ଅଭିକ୍ଯାଂତି କମ କରିଵା ପାଈ ତାଜା ଏବଂଗ। ସଂପୁଣ ଖାଦ୍ଯା ଖାନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିଯା ଜାତକ ଖାଦ୍ଯା ରଶେବନ। କମାନ୍ତୁ ନମକ ପରିଵର୍ତେ ମସଲା ଏବଂଗ ଉଦ୍ଭିଦା ଅପଯୋ। କରନ୍ତୁ ଏବଂଗ <hesitation> ଖାଦ୍ଯା ଚିନ୍ହ ଜାନ୍ଚ। କରି ଏଥିରେ ରଖ ହୀ ଥିବା ସୋଡିଯୋଂ ପରିମାଂ ଜାନନ୍ତୁ।